खानु पकान ताहिं खास करके भाँडा वर्तन जरुरी होत हय । बामे लोहके वर्तन, सिल्भरके वर्तन, कस्कुटके वर्तन कठ्ठाक वर्तन स्टीलके वर्तन काम लागत हएं । पर खाली रुखासे बने चिझ इकल्लो खानु पकान पणो कहेसे कठ्ठक वर्तन मे उसनन् पकान त गठैगो नाय <hesitation> अगर ऐसो अवस्थामे २/३ छाक खानु बनान पणो कहेसे दहि जमाए सकत हओं, आलु भुजके कुचला <hesitation> बनाएलेहओं, केराके पत्तामे लपेटके भौरा रोटी बनालेहओं, डुकियामे नुन कुटलेहओं साग भुजलेहओं ।